مالګه دوه اصلي لارو جوړېږي: یا له سمندر یا ځمکه، په سمندري طریقه کې، اوبه ځانګړو حوضونو ته اچول کېږي، لمر یې تبخیر کوي، او مالګه پاتې کېږي. دا مالګه بیا راټولېږي، پاکېږي او وچېږي. په بله طریقه کې، مالګه د ځمکې له لاندې کانونو څخه راوایستل کېږي، بیا میده، پاکه او بسته‌بندي کېږي. دواړه لارې مالګه چمتو کوي چې د خوړو، صنعتي یا طبي کارونو لپاره کارول کېږي.